خيرك يا بنت؟ خليني نكمل شغلي توا، بعدين عادي نحكي معاكي يعني، لو سمحتي شوية بس نكمل خدمتي ونجيك. <noise>